Ku mul um määntsiki värskit naid rohiliidsi maitsõta- -taimi vai kasvõ, sis ma pruugi naid. Peterselli ja tilli ja mullõ miildüs külh. A ku mul olõ-õi, sis ma pruugi kuivatuid ja noidõga saa kah. Parõmb iks ku mitte midägi.